Ulleyel di waɗa e dow nyawdi mbaradi e ndikkudi kama ba ulle e nyamaaji, yimɓe kadi ɓe gardaata kala kamɓe nde yeehi e hakke walla nde wooɗan mbuddi. Ruuri ngoodi e dinndol folle wala ɓuri janngirde, kutiiru e larugo ngoodi e hayre mum, ko fii hokkugo waawiire mun.